مرغۍ مختلفې مرغۍ لکه طوطي، عقاب، قاز، کنري، توتکۍ، ټپوس، بته، هیلۍ، کارغه، کیشکره، باښه، کیکر، زرک، مړز یا بودنه چې ورته وايي، کوتره او همدارنګه آدم چیره.